बेरंग देशाङगु एछि सुरक्षित यात्रा लान्नौ ताइएस निम्नलिखित सुझावों पालन लानच। आपातकालीन ऊ स्थिति ऊ तैयारी लान्नमो ताइएस। स्थानीय भाषा पंग सीखेन्नौ प्रयास लानच जिससे कि स्थानीय मिगौ रंग संवाद लानच। स्थानीय संस्कृति ऊ सम्मान लानि। आपातकालीन रंग संर्पक ऊ निज। पेरंग रंग स्थान ऊ सूचि केच।